ẹge n’alọ ge h’ochikapa gbọbu e noge ya gbọbu eno ge je p’ikp’agahamaa ọdan k’ochikapa alọ gaa h’ochikapa alọ ge gẹẹ aj’ẹhọ k’ọlalọ. Alọ ma k’ochikapa wọọ ọdẹhọ no chẹgba k’ẹnkpọ nẹhi so alọ ge họọ tọọ pẹ. Alọ gaa luu aje <hesitation> cha lọọ gla. Ẹhochikapa olẹ bẹẹ k’ẹhọ ọlamu n ma alọi ge tubẹn alọ gee piọọ eye kl’ajẹ. Then alọ lọ ma ya alọ l’achi nmoo lọ gla l’ẹhọ chikapaa hii ọnẹnẹ alọ gaa l’ochikapaa mi. oli kalọ l’ochikapa a mi, bẹẹn k’ẹch’ẹta ẹch’ẹtaa ochikapa oge gboo bu gboo ta w’ẹchẹ. Ogboo ta w’ẹchẹ ọmaa ojẹ yẹẹ achi gee ga gaa t’ipunu ọdin ka chi gaa t'ipunuu alọ ge wai faachi nmaanu, abo l’ọgban oke l’ubẹn ma alọ ge faachi mii poo chikapa then alọ ge lei kwọọ alọ ge lẹchi tọọ alọ ke lọọ ọchi kpo kw’ẹhọa ko yọi n’iigbanọ no gee wai jọọ kpo pi a ogee gbọbu k’ochikapaa koo yaa ogee ya bẹẹn k’ọy’ẹtaa. Olin k’ọyẹtaa iya gbọbu l’ọyẹtaa maybe ọy’ẹpa oge yiipu, olipu yọ oku chee oli kwu che ọmaa okw’chikapau ku bi wẹchẹ. Ekono kw’ochikapa ọmai ku bi wẹchẹ a alọ ge gbei, alọ gbei jaa gbekoo No osckapa l’eje ole nmo alọ gaa alọ gaa lọ cha cha cha cha cha cha baa je, alọọ cha baajẹ ọchọọchi ahabọọta ole nmo alọ gaa alọ gaa lọọ ajẹ hebu, l’ajẹ nwula yoolo chẹẹ alọ ge chọọ alọ ge fiẹ alọ họọma koo fiẹ. Alọ lọọ fiẹ fiẹ fiẹ fiẹ fiẹ fiẹ lẹya, alọ kwọi kpo t’ẹkpa kwọi kpo t’ẹkpa ọmaa alọ ku bi w’ọlẹ. Alọ gaa yọọ ko je pii kp’agahamaa ẹnaa biwaọle ọmaa alọ kpo klẹchẹ ole nmo ọdin k’ole nmo ọmaa akwọi chọla ka fulẹi ọmaa alọọ kwọi chọla ka fulẹi ole je faala akwọi w’ajẹ kpọ aakwọi na klẹchẹ ole nmo ọdin ko le nmo ọma akwọi bi gọọ ẹga negee fapu nmaanu aa alọ họọ kọọ ingini. Akwọi bi ga bọọ elapu kunu fo fo fo fo nmaanu apua ku pẹ gẹ g’ọhaa ikpaagahama abọinua oku pẹ w’ajẹ alọ kwọọ ikpaagahama ọmau kwọi kpo ke ku biwole ọma ku p’ikpagahama ẹẹ ọma n’alọ gei chọlaa. Ẹge na lọ ke ge h’ochikapa lẹyaa, alọ ge h’ochikapa ay’ẹpa, eyi alọ ge he ofoofunu ọha alọ ge he mẹml’ọhọ. Oma ege n’ehiikpaagahama ẹnege he na ge he ml’ọhọn ma alọc ai t’olihi ọdin ka ke lẹ ọlẹẹ Ai t’olihi agaa l’ikpaagahamaa la ọọ ake lẹ ọlẹẹ alọọ mia ẹdẹ noo gee juwọ a, akwọi chọla, ole je ka fulei ọmaa akwọi w’aajẹ alọ na na na na na ọdin k’owochikapa kọọ k’ọle ẹcho ge yaanu, al’ẹchọ kpoya kpoya kpoya kpoya alọọ na igbei alọọ na igb’ẹpa, odundiimu man inyi ku ku pẹ bẹchẹ nmaanuu akwọi pia tuu odee ole kow kowu koo bọọ. Akwaa ẹhi kuwọu ku chọla al’anọ tọọ n ka lanọ tọọ al’anọ ọma nmọla mẹmluu alibasa mẹmlu tomato al’ọda ẹyẹyẹi okpehe kuwọ tọọ al’ẹnkpọ tọọ akw’ochikapau akuu chọla. Al’ẹnkpọ tọọ owu yẹẹ akw’ochikapau ku pia tọọ olin ka kee gaa l’ebeenyi tọọ nẹẹ al’ebeenyi tọọ akei lẹbẹ tọọ nẹẹ alẹbe tọọ. Ole ko wu yẹẹẹ agaa jilọọ ma al’ọkonu tọọ ọdin ko lẹya chọọ chọọ chọọ al’ẹnkpọ tọọ but oke lẹya chọọ chọọ chọọ okonun mbo yọi je ẹ lọọ lọọ hiẹẹ jaaa gbeko n’ẹnkpọọ ku nmo tọọ eko n’ẹnkpo ku nmo tọọ ẹẹma oku je ẹẹ akwọi haajẹ nmọọla alọfu kee daachẹ kee le mẹẹlẹ mẹẹnẹn ọma u oyi ya ẹẹ. Aya ọọmpa kunu alọ gehe mẹmlọ ọhọ a, ọhọ ẹyẹi ochikapa wẹ yẹyẹi a, ẹgẹ nei h’ochikapa ẹmaa ọdin ka le la nm’olihi Aku bi w’olẹ e akwọi pia chọla oje yẹẹ ka fulei alọ họọ koo je igbepa. Ẹka fulẹi ọma alọọ kpo al’ochikapa a na peee imu kpoya nmaanu ẹchọ kpoya nmaanu apu kunu no yigbihi kunu ekohimma a alọ kpo kpo kpo kpo nmaanu then chẹẹ a kwọi chọla ki gb’ọmpa, al’ẹnkp tọọ alọma tọọ then then chẹẹ ko le je lọlọọọọ lọhi. Ẹko no leje n’ẹnkpọ ku nmo nmaanu ọma alọ kwọu alọ kwọi haajẹ. Ẹgẹ nei họhọ ku k’ochikapa akw <hesitation> ẹhi kwu chọla ọla ọla ọl’ẹfu ab’ipọle na lọ laa, ọl’ẹfu nalọ ge yaa. Ọlaa al’ẹfu nmo biwọle nm’ẹhọ alọọ kpo lọọ kpo t’ipikpachọlaa then chẹẹ alọla he gbọọ ogboyi oku kpo ogbooche, afulẹi oge gboo t’odudu ot’odududu yẹẹ nọla l’ẹfu a yẹ biili aa oge gboochẹ eko no gboo chẹ bọọ a alẹhi kuwọ na pee akuu aku chọla abaa lọchọla a, agbei jaa gbeko n’ẹnkpọ ku nmo nmaanu man k’ano bonu aman ka n’ole na gai họọ anẹẹ, ee ano ole a akwọi tọọ Onmọla ye̱, alalubasa kuo̱a kpotọ, onmọla yẹ alotumato kuọ kpotọ, gbobu ka yodeyi nba, odan kẹbẹ aman kebenyi nagn bi ane alọfu lọnmọka, ọma age mnọma ọla mlanọ fofunu, ebenyi kọ nmola ẹbek nmọla, eko doduma nalano kuọ nmọla mẹ, otumato nmọla mẹ akwebenyi mẹmlẹbẹ ayi piyatọ, alumangi tọ alọma tọ, oɗa oh dodu mohuwo̱tu kpo aletọ, akwenkpowu n!Ale tọ, oje yẹẹ aga joma alọtokonu, oden kogbo lọnye, ọɗan ko̱ma fọ aje. Ojeka nọfọ age mo, jaa gbeko noje yẹẹ nenkpọ kwu nmo nmanu dududu nano ga chikpeyinu ọma. Eko'ma alọ ka kahini ọho kochikapa nya oleje ẹ oka leli, akwọwu wije akwoyi hajẹ ẹ oka lehi, akwọwu wijẹ akwoyi hajẹ, akwogomu alochikapa tọ aka kwogo ohawu alọhọ kochikapa tọ, alọfu je loche doduma kole mẹnẹ, egọma nalọ ge hochikapa'a.